<hesitation> Maromaro koa longany raha ohatra oe karazana paty fa <hesitation> visivisy mi fantako aminanjy. < <hesitation> kara ny hoe spaghetti, ake koa paty gasy de macaroni, de fusilli de ake koa paty matsiro, karbônara, de bolonezy.